<hesitation> Tsy biby jiàby zen̈y misy maso. Fa misy biby sasan̈y àby io irô mipetraka amy ny maiziky an̈atin̈y lagrôty àby io. Avy eo amin'zay irô ankana karazan̈y ankana irô zen̈y tsisy maso. Zen̈y zio no azoko hon̈ono.